الشهرة بتبقى مش حلوة <hesitation> عشان <hesitation> إن الخصوصية طبعاً قليلة جداً <hesitation> والناس عارفة عنك كل حاجة تقريباً، ولو رحت في أي مكان لازم حد بقى يقعد يوقفك ويسألك وكده، لكن كويسة في إن بتقدر إن أنت توصل للي أنت عايزه <hesitation> أسهل بكتير. تقدر إن أنت تتواصل مع الناس أكتر، وتساعدهم في حل مشاكلهم بشكل أسهل، وكذلك لو في أي مشكلة قابلتك هتلاقي اللي هيقدر ي- إنه يساعدك ويحب إن هو يساعدك.